P'aviri cura d'un jardinu, s'havi a tagghiari l’erva in tempu senza permèttiri ca crisci assai. Sparti a chissu, è necessariu putari li pianti e àrvuli prisenti nni lu jardinu e livari tutti li cippa sicchi e malati. Quannu vicinu a li pianti crisci erva tinta, cu lu zappuneddu si zappa la terra e si lèvanu l'ervi pi fari in modu ca li pianti e li ciura crìscinu tranquilli. Macari è mpurtanti livari tutti li fogghi sicchi ca càdinu di l'àrvuli..